La-lapicero naá ye lakaka, <noise> ña kuu jnuni-ininchi, ña ni ka'vinchi, ñatu ni ñe'enchi xikuele, <noise> ña ni ñe'enchi xikuele xilo ku'u paánchi, jne'nui te ña ni ñe'enchi xikuele, li ja lo ña ni kua'anchi.